Ma ngë e di si komunikarjën, edhe pë maçët ngë e di, kam bes se komunikarjën, ka kenë vjershin, përç gjithë animejt komunikarjën tra di ata, si thashë pë qent, ngë flasjën, però kan vjershin e tire sa të komunikarjën, pran si thash për maçet ngë mënd flas se ngë kam i pasur kurrë.